Ipuere ñavae ipe, ipe ñavaeko jevaereta, jeeta jevaereta ñavae i oi jokope, jeva, pikireta, tamboatareta, manguruyureta, jarevi medusareta jarevi, estrella jei supereta vae, jare ñavaeviko karumbe i pe oi vae ballena reta, delfinereta, elefante oimeviko irupigua hongoreta, jokua, jokua, kurururetaviyepe, ñavae opaete kua kuareta jaeko i rupigua